Kwetye mweresi. kwetye mfifima. kwetye mhesi. kwetye itobeitobe. kwetye mtizamabete. kwetye mtisa mringoyo. kwetye mti sa mringa. kwetye mti msalfasi. kwetye mamti ya.